أول شيء أعترف بالخطأ اللي سويته وأكون صريح ومباشر في الاعتذار وقول أنا آسف أو أعتذر بصدق <hesitation> وضح تأثير تصرفي <hesitation> اعرض تعويضًا أو تصحيح الوضع اللي صار <hesitation> استمع الى الشخص الآخر و <hesitation> وأظهر إني حاسس بمشاعره، اتجنب تكرار نفس الخطأ والصبر على ردة فعل الشخص الآخر.